Arete ñamoërakua mbae yayapo vaera, yaikuata mbaerakova, menda, iarapegua, jaema ekavaera ayapo ikavi öe vaera, jukurai oyeroviata opɨta jokua arete iya